لو سألتني بختار مكتبة شخصية، الكتب باب للعوالم الثانية، كمان فيها باب للمعرفة والتاريخ، لو عندي مكتبة زي كدة أجدر أسافر بأي وجت لأي مكان في العالم، وأتعلم أي شي جديد كل يوم، المعرظ الفني حلو صحيح بس الكتب طبعًا تكون أغنى وأعمق.